Toh! Ret ti ka man ngurum ɗang ka maan kalap ni yi nimat ko ka ki ɗik yini, ka man pe ku put ɗi, kaman kuk luu mini, kat ka man tulu mini, ku pigin ni mop ku nigin ku ngurum ku mop a ku a mu lu mu mop ni wet ɓe ret ti ka man dang ka man ka ki ɗi ni, ɗeng muw ka mba ka ki ɗik yi me poro ngu ku ni a wat a ka ki ɗik a me sokotoo! Ɓe ka nna ɗik ndee ɗi ki ya pe muw, ɗik ku ba-a kuwa ka man ngu ni muw ɗang ka ki kyek ndee ɗi mu pet a yit vukum, ka mba ka ki yi ɗik ni tan ka lap ka a me ni cel woo ɗi yak ndas a buu ɓi ka nna dik ndee ɗi ta pet ma pe sise, ret ka maan ngurum ni, ka maan mop ku tong, ka maan ni a ngu ku ɗi ya kata, mbii kuret kan ma be kamaan ni ngu ki ɗang naan a? Kat ba ngu ki dang naan muw dang ka ki lap a kuum ɗi ki mer ku nga ɗak kuum, kat ba a ngu kuwa-a ki ɗang naan muw ɗi ki nji a ku mbii ku ɗi cin nok se ni a ni me ndakas kaa woo ɗi lee ka ting ti ka ndakas kaa ka ɗii. Ko kuma miss ka ni lee ka ting ti ka ndakas kaa ɗii, pe pak ngurum mop, mop ki yi ɗik ni yi vukum dang mop ki ɗi arap tsar tu, pak mop shi ɗik ni, mop shap pe ɓe ɗik ni kuɗi ni tong muw, mop ki ɗik ni mop lee a maan me, pe sise ret ka maan ngu ku nga pe ki ɗik ni ret ka maan ngu ku nga pe lap ni, kat ku ɗer ku njong njong dang ku cin ɗik kyek ɓe a nga ka yitluwan mba ya ka, yitluwan mba ya pak mop, yitluwan ya nang mop, yitluwan ya emnang mop, ɓe ɗi ka nna ɗik ni ba ɗi tong muw. Pe sise ret ka maan, ka man ngu ni pwet riret kat ku manshak ɓe ɗik ndee ɗi mba tong ɗik ndee ni pe ɗik ku ar ta, ɗik ni a kuwa pee tang ran, ku ki nɗee ɗe ɗi ku ɗiyo shak, toh ti ku maan shak ɗii ku mba ku te nɗi ka maan a se ɓe ɗi ka lap naa ndee muw, nɗi a maan se nɗi a lap ni muw ɓe ka nna ka tong ka sat ndee mushere mop te maan me a ngokor pe sise ɓe njel ndi ka maan ni. Kat ka kyel pak ɗik shi kat ka kyel po shar ka mop kyel po pak emnang mop kyel pak po ngurum mop kus ɓe mop nin ar nga mop te ni se ɓe ni a seh toh kat ni ka mang Ka lap sise ɗang ka ya ngung, ɓe ka nna ka yangung pe ni ka ni ka maan ni ndi, kat ba ni ka maan ni muw toh ɗang ba ka yangung muw, ɓe ka nna ɗi mba nji ɗe ngun a byak tsar eh, pe sise ku la rep ni, ku kwa nga ngu ndas ni ret ku maan shak. Ret ku maan ngu ndee ɗi iya tong ɗik aa ngu ndee di iya lo nimat aha kat ba ku maan sise muw ɓe ɗak pe ɓalɓal. Pe sise ɓe mun ka sat ni ret ku maan shak ɗang ku kiya ɗik shak a ni lee mwakal ɗik mop ngap shap ɗik ni, mop shap ɗik ni ba bit ni mba mang muw mop ngap shap ɗik, pe sise a ciin maan shak ndee ni ni, a ciin kyel mbii ni rop ta ku ciin lukut mu naan kat yi ɗi ku lukut naan ɓe ba ku ngap ku ya ɗik muw, pak mop shi a ak kaat mop pe mop ya tu ɗak cel ku shak pe ndee po ɗom rep mbii tsar mu ndee, ndee kat ba ɗi pɨ set yini muw ɓe ba ta kat rep mbii ku ngwar nin da ndee ni muw, a ni se ɗe a cel oh cel kat mop. Tan yi ki ɗik a sokot, cel kat mop tan ka lap a sokot ba ka maan muw ni ka cin ɗak aku ɗak sokot met ni ti yaka riɓit ɗi a ni lee kong ɓe ku mba kuki ku tong kaki tong ku ti ku kiya ɗik ni shak kong. Ohoho! Nin ɗak sokot met se kong ko nin ɗak sokot mini kong ɓe pe ya wuus ka ku. pe sise, ret ku maan shak kat ku man shak ɗang ku cin ɗik shak ɓe ret a bu, ku maan ɗak cin ku man ɗi sak mar aha ka maan ket ni a lokom oh? Ka maan ket ɗi kyel pe po pwet-pwet mop oh a ngu ndee ni ɗi kyel pe po pigin mop oh ngu ndee ni ɗi shuwa fokol a, a ɗi shwa mos eh kat ɗi shwa mos ɓe ni mang sekep ni ah kaku pigin mu jeso mang ah? Pe shum mu ah pe sise ret ka kaat ti ka nna ɗii, ka ka kaat ti ka nna ɗii ka maan kaat nga a cep nok ka ɓe ka cep ka nok ka tun pee ba ni rap muw, kat pe ba rap ka ohoho! Ɗang ni kalap laa fi mop ko ni yi ki ɗik laa fi mop ar mba ni a yi ne yi mba yi ya a ngung kyek ɗe ɗi arap a tsar yi, pak shi kuwa kaa tikem kaa nji, ɗe yi yakal yi mut ko kuma ka mut pe nimat ni pe le ka ƙɨ wel. Pe sise ɗi mu te ku maan shak ku cin mbii ku mop ɗi te ka nna, kat ka diyo pe, ka kyel pe, kyelpe po ngurum ku mop ɗi sat ɗii Ki ƙɨ wat rep ni ceket-ceket ƙɨ mang, ai! Rep ndee se ɓe ku kat ni a arang eh? Hai! Kat a rep ndee ɓe ni ku me wam muw, ka kat me ngu ɗii ka nang ɗii kat ka nang ɓe ret sise! Ka lang kom ka ti ƙɨ kye kuret ku mop ƙɨ sat ɗi kani, kat kuret nimet kubis ni pe me ngu ɗeng kan muw, pe sise kat kuret ni met kubis ni a ho, ɓe ka lap nimat ni kong ka lap ko ɗi ki ɗik yini kong, kat ɗi ki ɗik ni ɓe naan ɗi kyel retyit ku mbii ku nga ƙɨ cin ni, ku mbii ku ngun ƙɨ cin ni pe ku nna ɗik se, ɗik fa ni a nin ar ki ƙɨpaat kat ku ya ngung ku shak ɓe naan ɗi kyel retyit ku ngun, kat ku ya ngung ku shak ɓe kuret ɗi kaat